طبعًا لازم عشان تنظف الثلاجة تفظيها بالكامل. تنظف الرفوف بمزيج ماي وصابون. تمسحها بقطعه قماش ناشفة. وبشذي بتشوف ثلاجة نظيفة.